Taa kitia kuti nu kajatati stuvati tintoo o nu tintoo jatati in taka yika veeyo in xini taka xini yunu suka o kua in yuku jatati stu´uva suka, kiliun kua´a xéé na seeti nani kiliun tintoo suni ntavanati ja ntisati ntivii nu ni tavio kitiun te keko xaaga tintoo kuachi kuati te ntaka stu´uva chi nu ni ñi´i samayo suni kini kaa i a jani tu ma jatainiyo ja tii taka stuvaun samayo, veeyo, na koo tuu suka, ja jatati xika ve´eyo jatati te kenteo yua janiti tu kuniyo ko kitiun ve´eyo.